راح اقوله أفضل طريقة للتعلم تكتب زين, هي تقرا واجد, شوف كيف الكتاب اللي يعجبوك يعبروا عن أفكارهم, حاول تكتب بشكل منتظم حتى لو شي بسيط, ومع الوقت بتلقى اسلوبك بيتحسن, لا تنسى تخلي حد يقرا كتاباتك ويعطيك رأيه عشان تتطور.